To myani ma taɓa mə yel gari myani ɗan mə yel gari myani ɗaŋ mə gariu kwa tə ta shiɗi ɗaga duli wur tə man fi barna gyavolan, ləb won ɗan mə yel gari kuma nə tlu namtsə wonca yi ɗya tə ngo tə tə ləridi hol dən kuma wo saɓai tə dəni kwa bayi man sutu a dke gya kam ci ɗaŋ ko in ya su tu a dle gya kamci, gya kamci ta kir ta gəta gatə domin tə sulurtə gos nə iri dabba won mari domin a dlamdi a jama'a ngəndi domin gari mə yel ɓarna wos monda, wo fi ɓarna mbalwa ɗaŋ wo fi tə gas tun mɓalwa caa mu nyi nə muri.